<hesitation> a jna ni kuu taka color nka nda jini nchi ya á ni kuu chikue'e, chikuií, chijuaa, juiji, jnó, <hesitation> ye naá kuu lo nda jini ya á, iyo ka kue'e ko ye ñayo ñayonchi nda ja'a jnu'u, ye naá kuu lo ñayonchi nda kua'a ja'a yu'uso, lujua ni kuu.